वॉशिंग मशीन आमचा खातीर आमचे कपडे धुवन कडता। आमी भीतन बुरशे कपडे धुवपाक घळता वंगडा वॉशिंग पाउडर घळतात आनी मशीन कपडे उदकांत भौवडवोन निवळ करतात। तेंह जाताकच मशीन घुवता आनी कपडे उदक सोडता, देखुन तेंह सुकपाक तैयार जातात।